<noise> Gn' olo fo vato na gn' olo fa maty eritseritsy. Izay gny tsy manegny am gn fiaigna. Ny fanenegna koa <noise> da tena mitombona la ohatry ka <noise> tsy misy negny laha <noise> olo <noise> fa devoly <noise> fagnahy. <noise>